Ka te nating komainy ro nyo tan tataga otiny komana numa pussy <noise> pussy nyo nating komainy rou ya tan taga otiny <hesitation> numa tan kiso <noise> nainy nyo ka mirou kiso, nyo te komen kiso komana numan, nyo reais ovei fisok iny ton kiso, nyo sasiny to ta sanan ma, ma vio ravainy a rin kiso je nyo sainy to ta sanaan, a nyo nainy nom to na possy. Te kame na isen na pussy te fa sus nyo nom to na isen, nyo nainy rukaut to ya. Nainy nyo te faka pussy gagon, komana numa, pussy to ya nan, vio ton fo kiso. Ai kiso kap to. Kiso te kap, nuun osiny a numa an fo ka kan, fo ka tsiau gima takema, tana sa, a pussy. Pussy ai na isen na ka na rof nating taga ot iny non na komana numa. Pussy, nainy ainy f ainy farof rom a pussy, ainy fatsuts farof rom a pussy, pussy nat non, mes pussy nating kabuts ror, mes pussy sikia. Tana sa, ainy te fatsuts farof rom a pussy, rait nyo kamena pussy, nyo kamena pussy, nyo rukauts farof ovei to na pussy, pussy to ya nan, nyo te <hesitation> komainy fisok ya, nyo te mangir fisok ovei ya pussy to ya nan. Ana pussy ti ya kat to sana kas ainy ya pussy. Nainy a kas te ainy ya pussy nyo resik fisok to tana pussy. Tana sa pussy, nyo nat finei, pussy ai na sen na ka na rof taga ot iny non fo rarav, taga ot iny non na numa tan kiso. Nainy pussy ti ya te mat, nyo resik fisok to na pussy to ya nan. Tana sa pussy nyo nating ka mirou mangir tsian tana pussy. <noise> nainy pussy te mat, nyo nainy sainy fatabin mito na mes a pussy, nyo tanaf iny rukauts to ya, taga ot iny ya nyo fakats fatabin to na pussy te rakauts famuan anyo pusssy te rukaut famuan a nyo gima nating kabuts, gima nating saa, pussy nating katun ka tsun non. Ana mes a pussy fofuan nana pussy nyo te nainy nom ya nyo rurauts to ya, pussy na kakabuts pis tana sa vovou iny non a tsinan ya, tsinan ya na kakabuts kan. Nainy pussy ti ya te naame numa nyo rakauts to ya, nyo taga fi to nei pussy na rof taga ot farof iny ka, kiso, vio ravainy fo kisio san fo kisio na yer vavis er. Kat fakap ovei kia ta sen ta kiso numa. Ai nan fo binun tan fo <hesitation> <noise> ka tori nan. Pussy ai na sen a ka na rof tan taga ot iny a fo rarav tsumanyi ana pussy kan taga ot iny non. Kiso vio ravainy non kiso <hesitation> nyo te ka fisok men mangir tana pussy tan kiso tsun. Nyo komain takei rou a kainy ainy ge na sa kumar fo sana, kiso nating ainy non. Nyo ka miton fakats finei nyo ma rukauts <hesitation> tago ot iny ta isen ta pussy nyo nom to ta pussy, <hesitation> nainy pussy te ka numa, kiso bus vavaginy to. Na fakap er, mat fakop over er, an sikia pis ta sen ta ka, tana sa, tana pussy tsun, nyo kamirou mangir tsian tana pussy, tana sa pussy nating nongon tsue non, nating taga ot iny non fo rarav, nating kat non a binun a rof tan vio ravainy kiso.